الحيوان اللي كيمتلني وكيمتل الشخصية ديالي على النحو الأفضل هو القط لحقاش القط هو حيوان اللي هو مسالم او اليف و كيتقرب من الناس